Kari warmi kawsay rikchay mikanapak llakikuna ama tiachun harkarinapi tukuykunami yanapana canchik, imatak kan kari warmi rikchakanamanta llakichikuna, ayachapi yayaypi llakichina munay munaywan shuk mashi mana cashpaka tawka mashikuna tukushpa kari warmi kaysayta mana alli ruraykunami, imashina llakichikuna tiashkamanta, ñukachik aychata llakichikuna kay llakichikunaka kanmi ñukanchi aycha chugrichishka tullu pakirishka, mana kashpaka kiwirishkapish chaymata mana rish kana maypika wañuyman chayachishkapish kay llakichishkakuna aycha hawallapimi aycha ukullapipish kay tukunmi, ñukanchik yuyayta llakichikuna, alli yuyay chakirishkata mana paktachin tukuy nanay yuyaypi mana alli cashkamanta Kay tukuychuna shukta kunami may sumak yuyay sapa cashkata kamshishpa manchachishpa kichishpa paypak yuyayta muspachishpa chinckachishpa llaki kawaslla kachun chayachikunami warmi kanapi llakichishkuna ñukanchik warmikana <hesitation> kawsaypi <hesitation> miraniíísh manchachispa rimashpa kamishpa ñuka mama mikukllapitak <noise> ñuka mana nikukllapitak shuk kari hapirishpa chayarishka kanimi, kullkilla charinapi llakichishkakuna, shuk mashi warmi kari kullki charinapi llakichina yuyaywan mana allichik kunata rurashpa llakichiknami kay kuna shina llankakta harkana, kullkita charikta mana sakina Shunku shinallatak atashpa lulunpich pay chapish shinallatak yuyarikti pukpuk pukun murukuna kutatuk murukuna wakra ñuñumanta urashka mikunkunapish ashta wampish hampirina wasi kushka hiero nishka tapish upiana mikanchik kipa puncha ama anemia nishka unkuy hapichun mamatapish wawatapish chichu warmika kay hiero nishka taka ashtawan minikuna ministin punchanta wawapak yawarmi mira chichu shina llatak mamapak wawapak tukuy aycha kawsayman alli waranka kuchimi mikuna kaymi mikuykunami hiero nishkata charin kuichi aycha, wakra aycha, atashpa aycha, kulla chunchillu murukuna kuta rurana, mutukuna uvas chay kishkamamnta kiwa pantakuna. Yuyari, hiero nishkaka mikunaka may allimi ñukanchik wawakuna <hesitation> wallirishka tukushun shina llatak manara wachrik tiktukukpi Ñuka lluchulla chaska rikchashkata churashpa mana kashpaka warmi kashkata kari kashkata rikuchish rikchakta churashpami ashkata llakichinkuna, yuyarina yuyarina yuyariki kay llakichikunata ñukachik wasi ukupi tian tukunmi shinallatak ñukanchik ayllu llaktapi yachana wasipi apunchikpuk wasipi tian tukunmi mayta yuyachik Ecuador mama llaktapi chunka warmikunamantaka sukta warmikunami paykunapak tukuy kawasapy llakichishka kankuna warmi kashkamanta, shinallatak sesenta y cuatro por ciento runa warmikunami pay kunapak tukuy kaysaypi llaki kunata apashpa kawsankuna tukuy ñukanchik mama llaktapi ukupi dos mil dicinuevepi Cincuenta dos por ciento warmikunami chimborazo markapi llakikunata apankuna shinllatak shinallatak cuarenta y ocho como ocho por ciento Bolivar maracapi, chimborazo markapi treinta y nueve por ciento warmikunami paypak kaysaymanta llakichikta apankuna shinallati treinta y tres por ciento Bolivar markapi llakipi kawsakushkata yachash chayana shinallatak kipi punllamay lalkimanta chayay tukunapish ashtawan ima shina kay llaki kawsayta chinkachinkapak ima ruray kunata yachana, kikin mana alli kawsacushpaka kikinpak aychapi yuyaypi llakichishka kashpaka willanami kanki harkangapak kuk wasikunaman, kikinpak kusa rikuy kurikuna punlla imashina 'paywan kawsakunki kasarashkamanta tantarishkamanta Kukankuna yuya yuyarina shuktak kuna ima rrurashka rimashpa kikinpak kawsaypi llakichishka kashkata, yuyari kikinpak kusamanta llakirishka kashkata manchay charishkata paywan mana alli kawsashkata, kikinpas ka kay churay tukunki kikinpak <noised> yuyarina killkata kaypi churay tukunkimi